to'a yidi a wada yadu beh leddi hadoh leddi ko'a natan mota a dilla hadoh leddi sai a tefa hedi a yidi yahugo mai no lawol mai va'i? no dayugo mai va'i? gham a anda ko'a hosata noi yanayi pellel mai peudhum on na guldhum on na? guldum on na? sai anda irin kare hosata to'a andai dayugo pellel mai boh sai anda nyebbam yarata ha mota mai beh nyamdu jeh hosata sai dilla boh tabbitini pellel mai wala himbe wala kujeji ladde jeh faddatama ko nyamata ma ha totton